सच्ची खुशी मिलनू बिना दुख कु बहुत मुश्किल छ। दुख और कठिनाई जु छ जिंदगी कु हिस्सा छ यूनसी जु छ हमके बहुत कुछ सीखन के मिलदू। जब हम दुःख कु सामना करदा त हमके खुशी की कदर भी ज्यादा हूंदी और यू जु छ बहुत जरूरी छ । जीवन म दुख और सुख जु छ इंसान का जीवन का द्वि पहलू छन। जब दुख मिलदु त ते का बाद हमूक सुख की आस भी करी चेन्दी, की कभी नह कभी जीवन म सुख भी आलू।